E ben, a-a giornâ d'ancheu a mainea ciù sencia a l'é quella d'anâ inte un supermercou, cattâse unna bottiggia de quelli produti za fæti apòsta pe nettezzâ e cannæ di lavelli, cacciâghene un pö drento, pe-o sòlito a meitæ, arvî un pö d'ægua cada dòppo quarche menuto e e basta.